<hesitation> Ny Franse tantara raha azoko honon̈o <hesitation> raha nitranga tamin-drô tan̈y resaka revôlisiôn fransaizy fo ia tamin’ny sivy amby valom-polo fiton-jato sy arivo. Ia nisy fiovan̈a naventy koa zen̈y tamin-drô franse àby io. Avô zen̈y lasa niparitaka raha iô tamin’ny resaka pôlitiky tamin’ny lan̈eran-tany tao fo.